الزكريات كتيرة بس اجمل حاجة زكرياتك مع ابوك وامك اهي دي الحاجة الي لازم هتفضل دايما فاكرها دي الحاجة الي هيفكروك بيهم حتى لو مش موجودين وربنا يخلي لكل واحد ابوه وامه